Na aka na nge zhiji tu wanɛ, izhiji gana shɛywa, maa, ee meci, maa mo kwuno gana ti iwɛ tumapa izhiji- gana shɛywa umpwa-na-shɛba-shɛ-ta, kwo i keshici. Amɛ mo-olomo iwɛ maa ma iyaga biyejilo. Una shɛ iwɛ maa tuna zhagaga tahaŋnu no-ofwo tu kwulonɛ tɛ na zha tɛ nan da iyi zhaaŋ. Nugana ata, kwo ta hwayɛ uwa ici hwayɛ, iyi nɛ ma nkwulana nu uraiŋ mu tu nama shɛ, nshɛ ma nama nab utu na shɛ iwɛ maa bu ma mpana ahaŋsa biye. shɛ butu na shɛ maa, bi zhɛ na ma shapa ni-yi iwɛ o. Butu na ama jalakaka kwo ta hwayɛ na aka na nga namɛ. Mos, atwa ma mpana-ahaŋsa, nda iyi nɛ zhɛ mob u mbiyono. Nda iyi nɛ zhɛ nda iwɛ. Maa kwo miauŋ mu bu kede-ahwujɛ ulatu. Uwa tɛ zhɛ hwayɛ, mu ta hwuga ulatu ata nu gana-oo mo mbisogono iŋ. Ikeeni omo gushigo, ma in, ya, nga njɛ ta aka nga namɛ nga zasa butu na ngɛ zhɛ ma nama nu-ubwa na zhɛ mo-mbiyono na-ahaŋsa amɛ nlemi shi ni-ibɛ o. Nu gana ata, iyi kiri ama hwuga latu ibɛ. Agwatana du kaa ma mpana atwa na ama nama na aba. Agwatana du kaa ma kapɛshɛŋgana, anda aka oko nga jɛjɛ, iyi nɛ nga shɛ sasana shɛ maa, n ‘yajɛ uraiŋ rishe tɛtɛtana maa kwo nga zasa ijɛ, agwatana leni beyi. No tuluno ti biye num ifelu mi tu twanu ukukeri na ama nda, agwatana zhɛ ma pana nŋ maa ma ‘yaga. Den, mpatanɛ shɛ butu gwumwa rishe o, agwatana ama patina rishe. Ukeeni ama nda kukeri kenyɛ mu, ikeeni ga ma momo sho maa ma kuba maa kede ensepi-uno o. Iyebi, nzasa isɛvwɛŋgwɛ nab utu o, iyi-elele agwata bu peni, agwatanan bi peni. Ma ‘yaga amɛ-olom ta butu mi ‘yajɛ iyi biye iwɛ maa ma nda ugwojɛ nu-ubwa nu gana na ta-agwatana kepishingeni bu, iyi mo mbiyonu nu uraiŋ mu ta. Nu gana ata, iyi kiri nge eri mo mbiso, mo hi mbiso uwa gana nge eri ma nama nab utu mi, i shɛ ibɛ gɛtɛtɛ. yaa shɛ gana ahaŋsa na ama jala gana maa atuba bu du eri ma u pana ahaŋsa i shɛ iwɛ maa, maa yaa shɛ ebi eri ba nama nu-uraiŋ ga, izhɛ mo bo mbiyono. I shɛ hiiŋ, nama nu-uraiŋ una ga tɛ lɛzhɛ. Gɛ biyibwo bɛ hieŋ simple. Uraiŋ tɛ lɛzhɛ, ma ma njɛ lɛzhɛ. Ta ‘ya, to hwotono na-ahaŋsa o, shapa butu be-elele gana maa bu tokwoci bee bu hwuri. Iyebi ta ‘yaga uraiŋ uhiuhiu gombo o, aka elele abu ‘yajɛ uraiŋ uhiuhiu gombo, i dewuri shi maa yo bu dowulono gana atao. Meme zuci njɛ. Iyebi, utatu, na nu uraiŋ na abɛ zhɛ bun a jalakaka iyi nɛ mbiyono uraiŋ bu. Ta patanga uraiŋ butugwumwa rishe o, uneshi, ta nda izunde, tatu, ta ‘yaga ahaŋsa maa bi zhɛ ba kwuna butu uneshi, ta ‘yaga ahansa maa butu ga nzhɛ ma nda bu ogbo, awo. Nama nu uraiŋ tububo, aka na abu namɛ nu-uraiŋ meme zucinje, abu namɛ nu-uraiŋ na zha shɛ ya gwucanga uraiŋ bu. Aka-elele abu namɛ na-atwa meme shiri na aba, lashɛ ga ahansa na-atwa. Aka ɛbi zhɛ ban da iyi, nda maa bi zhɛ bo jitono butu nab u-hwuri na-ahansa hieŋ bu imbe kuŋ gana kuŋ ngɛ ma nda ijɛɛ? I zhɛ mob u mbiyono, nkwubɛ maa, na akana aba nda ijɛ, i zhɛ mo mbiyono tebiye, i zhɛ nda maa uraiŋ bu gembi, ibɛ zhɛ nda iwɛ maa bubassa hieŋ aza gobuko gembi o. iwɛnɛ po ‘yajɛ ushawura aba lashaga te dure na atwa elele. Nhesnshi iwɛ maa, iyi nge eri ma pana shawara nab u i shɛ gɛtɛtɛ okwu mai.